Sɛ w'ahomatromfo nnsͻ a, dza ͻwͻ dɛ idzi kan yɛ nye dɛ, ebͻhwɛ dɛ dza ͻma no tum no anaa batri a ͻhyɛ mu no, onnwui. Na sɛ ehwɛ na batri no ewu a, nna apɛ efir bi na edze ama no gya. Na ehwɛ na ͻnnyɛ batri a ͻwͻ mu no so a, nna edze akɛma onyimdzefo bi a ͻwͻ ho nyimdzee na ͻahwɛ ayɛ ama wo.